Ny fivoara moa zay tsy maintsy handrama ka lafa hanandra azy io, tsy hohain'olo ny hanandramanao azy fe misy ny biby mitovitovy amin'ny olombelo, ohatsy ny voalavo ny taovataovan'ny voalavo ny mombamomba ny raha agnainy voalavo ao, mifanahatahaky amin'ny olompbelo, a igny ro anaova fanandrama.